Por allí nicmati nicchehchiuas <hesitation> nicmati nicchehchiuas piyomoleh, Nicmati nicchihchiuas yetzintleh, yehtzintli quivica, ipasohtlih, quivica xonacatl. Uoh tomachili quiuica coalantoh, quiuica coalantoh uo nacatl de pitzotoh uo neh Iion cuali nechihchiua. Cuali nichihchiua supa, supa nichehcheuas <hesitation> ca inon quivica cuali, cuali, quivica cuali comida, comida quivica inon moyevaroya cuali uo cah inon neh nicmati nicchihchiuas Inon unteh yeteh, yeteh ohconon notlachehcheveliah aveces nosogouau, nosoguau… nah nichihchiua, neh nicchihchiua nitlalia ohco moleh, nictlalilia plotah uan nochihchiuileya <hesitation> nicchehcheua totoltimeh, nictlaliliya pluto o aciete o mantieca, tlocamo matiecah, mantieca quivicah, istlac uan nochihchiuilia totoltemeh, vielic. Nitlacaua ihsiuca, ihsiuca nitlacua nitiohsivi, ohcon nitiosivih pos lo que tlin vese manitlacua, nitlacua isiuca.